रेस्त्रां देखो मेरे हिसाब से तो में सस्ता रेस्त्रां में जाना पसन्द करूं क्योंकि अगर मेंगा रेस्त्रां में जांगा तो वहां पर पेसो की ज्यादा बर्बादी होती हे। जो पैसे अपन पानसौ रुपए में एक प्लेट खाना खाते है तो वहां पर सस्ते रेस्त्रो में तो सौ डेढ़सो रुपए में खाने की चीज मिल जावे यह महंगा रेस्त्रां में वीआइपी लोगों को खाना अच्छी तरह से मिल जाता हे। और छोटे रेस्त्रां में भी मिल जाता हे लेकिन वहां पे महंगे रेस्त्रां में वीआइपी लोग ज्यादा जावे खानो कसो भी प्रकार को हो रेस्त्रां में तो उही बने ई वजह से महंगों हो या सस्तो हो खाने से काम हे अपनकों ई वजह से हमें पैसे की बर्बादी नि करनी चाहिए।